Dinnan bu muna cin wana’a ghi sa rahyiyi <hesitation> muna ghi gyisha karatuna khin wuya Amai wi lhabuɗa ghin ainun ɗi ghan turancina fiwi ca ɗi <hesitation> fiwi makhin darasin naʒa, sai mun ra ndakakhi ɗi makarantai Sai muna da ghamman ba tuni, koga ghi kuʒa P’iyatinu sai mun P’iya lthikam, to muna kwi kakhitan sai kakhi tan cuu tsughuni nunuwa wu ndaka ca ghi hi ba Vuwa? Sai muna ɗalthi ghaman ba tuni, ghingin ga ami ci ba muna fakhitau. Khin we khin we khin we, har caba ghi c’uwi daga dinnan bu muna ɗi <hesitation> ajin wuti har masir mani ba ma U’miya, gha sin da va ca di’i to fici ghi ndaka kuwa gwanana, sai mun ɗa ghi kuʒa P’iyatunu, ghaman ba tuni ko ga bugyiyan ba tuni, kakhitan sai cu tsughuni, ko mayi butawa muno ɗalthi va hi mayayuu, sai gma muniya buga bugyiyani, muniya buga bugyiyani. Sai ca ɗa to P’iwi kadu wa ndakau nunuwani sai hin bahin hyina ɗa a kuʒa P’iatinu, to khin we’e caba ma har ghi P’aya ghi C’uwuya.